Gne karazane fia <hesitation> ino aby mein izy ty olo ame poissonerie agny manko e tena mahay an'io fa gn'anay da fia aby gn'agnarany, e karzany zao carpe, capitaine, banana aaaa aminay agny manko misy hoe <hesitation> eny e sy raha aminay agny moa zany fa amin'ny faritry ambanimbany agny misy hoe sihely da misy koa gn'amalo.